Iaho manokany da mbola sy raha mandeha lavitry lotry la misy toeragny tiako handehanagny gne gn'a Paris, ah malaza lotry manko izy ame tele ah Paris ankonan'izao o, izao o, tame jeux olympiques igny ka da, ankoatran'izay mandeha a Grèce gn'agny, misy agny tanagny zay da fosy aby e tragnodreo amorondranomasy sarasara gne magnenty an'azy da gne farany <hesitation> aia sa ro Hawai Hawai koa malaza ame film.